Ingye ngokunganza ingakulya ekyiru ekyamabuthwawayi, nganza ingabya inganawithe ebyerirya biwene, nganza inganganawithe esyasente omwisahu. Neryu ekyangakolha nganza ingarondya esyanyama esiwene, ingalya esyanyama esikyomire ingalya ngemikyeri, eyitsumbire ndeke, ingabya inangananwa nge syasoda nge syajuice inganganganabirikira ngabanywani bayi babya ibanahu ithwanywa ndeke ngamatunda aya, ithwathwanginanywa obulimundu wosi inuwutha. Ekyiru kyayi ingye kunganza ikyabya kyitya ndeke.